أوه يا معود، حط منبه بعيد عنك شوي. نام متبشر وقبل لا تنام قول أذكار النوم، وقول صورة الملك، ولو قبل ما تنام بعد تفكر بشيء إيجابي يخليك متحمس علشان تقدر تقوم الصبح.